Moska, moska lepo kalapago enannako gangausi ne wakannago moska, moska tee awa owepe waikeio katabepenang. Lepomeke latawoko, taba ai tabakabeio lako nammeko okonnago, nai oto latawo alona teka lake taba katabe aluko latawoaloda eng, awa owatu moska. Taba katabepepan, lepo meke ka taba latawope laka taba analupei, tee waikeketai nee mo ela tei moska. Taba ka katabeai wau emaka taba kalewei towai. Eng awa owepe nii tabamekeka anabipe tee tewa gawepenan pepokaka mii tapi, eko teka talalalula poai. Tewago ni lepo meeke o moska kalapago, napo wasii weitowai alewatono weleta, pekale asin alewata pekala mala asin tee tei wato to uwai. Tunalonaka lakano pawago tee lakang moska otoio te upowalupe, lakelemaka ilawoitoko mi tapi eko, la analuma la okonna talalalula tee moska taliniupe tewago. Moska lepo nii kalapago awago, tewa gawalamogo, tee moska. Nimpo ninang tewa gawalialupe laneka kokole kaleweko talalalupe, lopa ule. Moska nai polo kaleweko melang mii talala alape opong tee kaptamake gawelamanawe gawalawolupe oh moska ni tewago te lepo kalapago katabesinan ka osino ka ninan akablea pepo wepee ninago wate mo ela ninang aang tolalawai teka teie polio. Olula ninnin palape opon lakee, ninan pepoketai lapolalama italei tawepe. Tee oleng tewato, ninang polelei labolalako wali ningning palama lako nanuko lake taweai tee tewato olenko, tewago nii moska lepo meeke katabeio analupe nnago, lepo moska kalapago, ule te katabeio waike ketai kata la.